<noise> Ny ilà ny fanongira hy rey koa zany, hazo fanongira hy rey. Raha reny lafa tsika mihina, fa indrindra lafa mihina hena zay, mipitipitiky amy hy eny zany hena rey, tain-ky ty anarany aminay atiky. Da tain-ky rey amizay zany, mampaimbo vava raha reny sady mampaloto vava le songisongiry alà amin'ny amy katà iny katà fanongira-ky- fanongira-ky iny.